mialatsigny fô tara hely za igny de mbô, mbô tsy agnahiragna lôtry de za zagny, anjaragna zagny niagny miantoky sakafotsika jiaby, fô mbô ifôgnako amin'andre noho ny ataragnana igny tegna le tegna mamelaha zah fô tsy agnano eky e entôhôko agninandre niagny